Ya'á najan najanchina'a kuxhi takaxhilon ndakanxhi'á, chi'a yuchí kue lima xhikue kuexhi, xhikue marraza, te mispero takayii, uyii lu hí yo'o nuñunchi'a.